Yauwa nacie gani mənna hugulani ngwə gama kagudə ya gau nguda gama ganjuə ngəra gungə wane gukulan rə mənie gərə gaw kamay alliyə ba gəra kamay alliyaja yeh kannay yel jaj die aygə nata fənaga akuəlja fənamu bagangə wanə mukula lauyo wanə larte ngamu ngwə manaw manjunau yo daugə gawuco gawulə kieji ay dan wahan gəa nubte gal ngə wanə wakula baga ngə haka wakula handu, anma hulla mai nau handa arə məgaw cie najanə alligə ngə wanə, amma dau mu kurau yu halla halla guəro huanay gabou baga mungə akulal ngəa mugudə nau maunaw yeswa ga yerwa ngə naji alliga, baga nacəarya gabouguga ah dou nga akulal ja rə ngundu, dou halla yu guəro wahago wantoy ɓaga kwata kwata gərə humay alliyen də ay baga akulja regaŋdun baga nabtɛ ngamunjə wanə murle kulaw yo juurə humay alliya, amma kəmani naw nafajju muga magudənaw mballaw larte ngədə makwa makəle naw maw naw nigeria halla maw majay naw nigeria, lugucie kənengu naji alliyi lugucie kənengu naji gutta, dau halla daugu kəme kuttə gau, wukula baga alliyau ngəa adaya dougə halla dan ngə guttə ngani amma lugu shi gashinəga mukwai mballagu halla gashe naw baga najajal mukə mballau gn nəce ah ah.

Nalo tə ngamu ngə wand wukula baga yu ngə halla ukula handuwa gəteya do ukula baka rungə alliyauga ukula buga rungə alliyau nga halla wau yerwa yəru daudo alliyuya wanungə bəlangə kumboda gəlaguwa njaka-njakaro kəmma kindal galtabaral bəla ngaguya mare yai yaga halla humu-ta ngna ngə gəlaguwal kumbugo wau wamaiya bəlayu mu mare nya mukulanau funammarə ngalle maugənauya kumbu ta ngua ngə ika gəno ndə anmu ishandə di gəte yoyo wukarə ushagərə yaɗnami juru təlam ujuma ushagəru yaga marunau ga maru mumau nga huba nga mulaguyo kində damina mukula fananma atauru kəliya shui ngagu nga garu bugu akanaiju hagai gətaya funagu nya lungu nulagu kumbu ta ngona jikə mamunnnauwa bəlayu luguwa nam-məni num tani ngando gal gunanə nga mar bugu ki yaiju gakənnai akulalmu nga gol gutua-gutu-gutu akulya ngə jurudo gol gutu nga gutu bugu nya ngalle gal galagu mar njaka yanju dishi yairo gau kanja ga ha dau nga bəlangə wamai alliyangə bəla funamu ngə halla manuau gudu hijiraga maunauyo bəlangə wamai alliyangə gə bəlayo akulya ngundu shaide wamai alli ngamu atomu ngə ya famuwal ga mau majaihawal yo mungə wainai alliyan nya wamai alli bəla.